Nonoi to ti kahua, ta ho kito nre o kito pin, a torea tú, ho kito nrogatan chín kito nra nrega, to ti kaya tu kito nra nregatú, ho to jarantá, nra pinton ta nra nretón, to tivako tú ho kito pin okito nré tú to to nrua'a ho kito pin kito nre.